Kreeditkaart um sääne pangakaart, koh um sul või-ollaq uma raha pääl, a või ka ollaq nigu lainukaart, et sa kulutat säält ja peräh massat tagasi tuu pangalõ sinnäq kaardi pääle.